تخيل أني نعدي <hesitation> الوقت في بلاصة باردة باردة باردة باردة ابرد ما يكون، على أني نعديها في بلاصة سخونة، بصراحة السخانة ما فيها ما يتقبل ما نقبلها لا نجمها لا <hesitation> نجم الطلبيت ولا ننجم <hesitation> العرق والسخانة ياسر بصراحة ما نحملهاش ندوخ ونمرض أما الدنيا باردة ندفى ونلبس بلقدا <noise> وكانو هو.